Ny fomba fandraisan'ny bibikely aloha an, arakaraka ny fomba fandraisan'ny zareo. Misy mijery amin'ny masony, misy alalan'ny fofon'ainy, misy mandehadeha eny fotsiny.